<hesitation> koran̈a <hesitation> sakafon-drô Vietnam iô àby ndraiky, irô Vietnamiein iô àby izen̈y tena tia mihina <hesitation> raha masiro oe. Avô, tia mihin̈a lasopy, tia mihin̈a raha nem àby io. Nem irô avô miaraka hena legimo avô aminjay irô araiky ten̈a ny araiky mpihina amin-kakazo in̈y koa.